La stampante per cume n'a sai për cume la cunosu mi all'interno a ie ën carelin cun l'inciost e cuande ti të zgnache ël pulsantin për fela stampé ël carelin a bugia e a recüpera ël föi e bon e pöi a të stampa lon che l'as lon che l'as scrivü però anche li al e tüt ën programma